ʻO ke kope kaʻu mea inu punahele. Ke ʻoka wau i kaʻu mea punahele maiā Starbucks mai, ʻoka wau i ʻehā kīʻaha kopeika, hoʻohui ʻia me ka hau, ke kai kokoleka keʻokeʻo a me ka waiū niu. A laila kau ʻia ke kalima huipa ma luna. ʻOno loa kēia mea inu, a ʻo ia kaʻu punahele.